na olin ka yam ki zon fa olit ko diya to na ko ik kanadi bo yom i sai ko ta ishen go diya goman goman go iko kaba na habrin ko kawai iko tim duk ena falak koi ya be na komis ka su ɗemuk ka buni kaso mu don go man mu ay yade falag kom i yakdu ruda lei komo o yak sani ki dik di bashi moɗi ki rabi ki ba bilo kit sani to moɗa ko to ki na miya koi a zukta dei dungo na ika eh turi si ani ya ni sini gonin ta ɗenon mu kaison kenan i gonin ta i tilin ko bu ka anta erin ka hushe to ka yabten be i sonat ko so ko ne moɗa ko soka yabta amma ka ita habri sai biya anta wane bo habri wane bo hankal to zobon ko habri inko biya eshes wane bob hankal wane bob miya to bob habri ne habri du du gaɗa ko don ki miya amma andi ye a dom habri bu ba kaiso mershe yo han habri bu ina bu yo dole ayob to habri yo ka iko habri bu se ka moi ta diyyan ni shi ke nan a geɗan ni na gaɗi na sa so ai ta ai wane a kol zei ki wane bu wane kol zei ki duk gwaiko dono anem ki zebe dole hawo yabta na hawon ka yabta mesen ko kab habri a geɗen ni oshi ma ka ona bo yoto um tene ene lamari duniya kenan balle muni manakashi kas ka den ne na yab te ko hawon ko ka an tat ko fushi ki si ai ko yyabta a lamarit ko kuma ka yabta an shit ko ma i yo anta wane wane inna ako amman moi si kullum sai tun ki ki shana ki bin billa ai ehbu goina ako ko eiko milla ɗoino su bonko na ɗei sam bu ka doggo ga milla bu ɗenos ka ɗa ko ɗoggo ga milla toggo be sam amma leggo ga milla bonko do sambu kada ka go bu ko ga goina dino sai ita dut ku amma ga milla ga milla na bonko ɗeyin ni shiru kuman ko ɗayan ni daro to sara daya ga milla amma kuman ko da daɗo bu ka ɗoi ga milla bu fa domin sabob milla yoto fetetu eni yotoma yu gabaɗaya hotin tilin ko har ma ta ta hawan jini gab koi a fesiɗe sabog ka a mu dalan ko. ka`a bu bei ɗe nan ni lokoko habri zab i ki la lamba ki nako ki mondu ki mizi loku gab za i ki habri na gab ko zibi habri to gabadaya ku ichen goninta ɗonot ku sai so marmari so man ta ina hakuri zab ko bu to kullum ku shanko ma`ato har shan shan ga har fika ta aa eri bo ga bu`i bangorai debe ti rebete ne muni ko moi koi moi ni deri kafin ɗoyi to amma komin yomni don ko ka bok i gara jeni andi a yoto bu a geɗen ni to foso yoto mak yoto ina gi yotom to nak hamri bu yo to nom hamra bu mi yo bemi hamrin yo to na hamram ko en oh modi bu fa se kuma kwalshe zei sabag ka duniya andi eh moɗi bu na konni bu eh habri eh am ko habrim mu kwal shi zai arun i tunda mu manko ka eh ab ai da potiskum danko se ya kamata anko mokto eh ka ke`e dei taimake zuni ka ke`e sham andi hab ehmi amma anan ko taku daman ka taimako kinim guni milla muni munagshi andi bu ai to na anan ko ta a moi ma me andi ai yo to bu ye edde. dei som deikom som mu gomtom moiti zuni ide- ide hedere sai ko mai mu dano kol zei mershen ku ai amma mershen kun dano mu nen ko bai te shiru shiru onto mate dane mu tsammani dutu aa ko masallaci jumma`a goto efe tu oh a`a ko <hesitation> asibiti moɗi goti onin enu onun to ko lu lullu etu enun to daka ko riya amma mana eyim bo ke mun no bu mu kola zei ki eh mu to zeiki duniya daman se ki go gona an go bu amma na an go mu temaki zah i are mershe ku kume zaito don mu feteti ayyo a futetu do aina kute no yo alheri Allah tabbate no yyo alheri dei takan ni amma mu fata a ka dei yo alheri. to suden daman taka ne neta zuni na danko ko asibiti ko a mokin ni <hesitation> ko ham ko a mokin ni balle ham ma yam bu asibiti masallaci aina ma yyanko dai geɗo i iti a`a an dei so wanko fa ya kamata be i wen se e goiti so e ta a amma na bon ku gomin ni yakamata ku.